Este naatu jaa. ja. ja viijitu ini yua chii yua este chu´unva´ayo este nani kaka nteyu kaa sa´ayo taka xii naun keyo xii naun te tuu ntí´i keyo te nani kíví too nteyu chu´unva´ayo teyuyo yua ini viijt chii como jaa vijii te yua na nani kantatu uu, uni kiu, te vasa tavatuya te yeetuyo yua nani jau nu ka ioo jaluli nun kaasatuii jenaii te este suni yoo suni kachi va´ayo nteyu, kachuvayo na va´a matiu ma tiuví nteyuyo